اكلك عادي يعني ترى واحد يخاف من الطيارات انت مو اول ولا اخر واحد فحاول انه يعني تتنفس بعمق حتى لا لا تظل متوتر وحاول انه لا تركز وشتت تفكيرك يعني لا تظل هاي طلعلك فلم طلعلك مقاطع يعني لا تظل مركز بخوفك مالفيديو التهي شوية